الكتب الي اقراها في كل عام تكون حوالي ثمانية كتب والي قر يتهم في حياتي اهما تقريبا <hesitation> يمكن يعني مثلا امية وأربعين جذي